تصور کٔرِو، مےٚ چھُ مَس کاسنہٕ یِوان، تہٕ مےٚ چھُ یہِ بیان کرُن زِ بہٕ کُس انداز چھُس یژھان۔ بہٕ وَنَس سیلونَس زِ میون بُتھ چھُ لۄکُٹ تہٕ مےٚ چھُ اکھ لۄکُٹ مَس کاسنٕچ ضروٗرت یُس مےٚ لایق آسہِ۔